Ra ny kangoroa ndraiky <hesitation> tsy <hesitation> tsy de maro loatra raha haiko mikasiky toetry nazy, fô ny hitako zao lai izy misy paosy hely karà am kibony akeo, de igny ra ôhatra izy andeha, de igny atôgny aka zanany, de igny amnjay o, ataony fitaovagna, tsy oe fitaovana zegny fô iny itondrasany zanany mandehandeha.